माप चालू करून तेथून आम्हांका खायच्य जागेर। वाचनक जाय तेचो लोकेशन घालूनक जया। आणि जा माप दाखायत तां सर्ख्य बर्या रीतीन। फोलो करुंक जया सर्खे सगले टर्न बिट फोलो। करुंक जाय आणि मागेर थोड़े शॉर्टकट्स। सुधा माप दाखायत ते फोलो करुंक जाय।